Yuchi he mportante xhian chi kuu kuechi nruyu ka'a nderotuni lugar ma'a nde kuu taco, dela kuexhio yukani kuexhi kuechi onde ma'a dee xhi xhi iin yuu nde yuu de kuexhio yuka inka, yika madera ndeyuu yayikuan kunda taka, ayuu kuxhia kuechi nikuu nakuechio chi xhen unde nuu kande keyo pero tanja taja yuu mande kuii yuu, nja iin martillo chi kuu kuexhi kuenta tavo kuentejo no nuka kuento ta njin ventano xano ova'a ventana yade nuku yá ventana iin kayuade kunda xa'a kando nakindi yuu pero yu'ma kuu yuu ndeno kande xhe martillo nuku ne'e nuu kunja kuu naxan ndao iin pero xhe martillo kuu nuu xhe martillo kunute xa'a.